Le bevande a sun la coca cola, la sprite, ël te o al limun o al persi, te vert, succhi dë früita cun prüs o pum o früita rusa, mirtilli, pöi a ie l'aranciata e la limunada